Ei ya, fo mes animal kan kaminon emotion finei ara to famy ka ror puputa. Nyi tagei rom ya ta kas ge nyi tagei rom ya tan marei, ri nating sarei ror saf kat ruak non fan na buiny ainy sat ge a mat ruak non fan, ri tsue fanat ror tan saf ka ruak non fan tsura ge komana puputa tovei <noise>